Raha ohatra zany aho ka hoe <hesitation> nisy olona namadika anahy ho alika, de tantaraiko amin'ny olona ny zava-miseho amin'ny alalan'ny mivovò foana aho a de taritiko le olona ho any am'ilay mpamosavy zay nanisy ody ratsy amiko a de mivovò foana, mivovò foana.